نوعين اتنين بس من الوكل, النوع الاول المكرونة الي بالصلصه الملظلظه دياتي و الصلصه تكون فيها كتيره كده والنوع الثاني الفراخ حرفياً الاتنين دول بينزلو القلب مش في المعده